أوجف الدرس وأجول لهم ها شباب خلونا نغير الجو شوي، مين يجدر يحل هالتحدي وأسوي مسابجة سريعة أو نشاط تفاعي، مثل سؤال عجيب أو لغز وأربط بينها وبين الدرس، هالطريجة بتساعدهم يرجعوا يركزوا يتحمسوا ويكل ويكملوا الدرس معي بكل نشاط.